العطلة الأسبوعية المثالية إنك تقعد مع عيلتك يعنى وأهلك وناسك تقعد وسطيهم ، طبعاً هذا فى الصباح وإذا جاء فى الليل بتطلع مع خوياك ، تطلع تتمشى تشم شوية هوا ، يعنى تغير روتينك اليومى ، هذى هى العطلة الإسبوعية المفظلة ، هذا هو إنك تقظى أغلب وقتك مع خوياك وعيلتك ما فى أحسن من كدة.